E bomboe de oscigeno servan pe poei respiâ inti pòsti donde no gh'é atro mòddo de respiâ, into senso, presempio, sotta à l'ægua, ò de d'ato a-o monti, che no gh'é oscigeno, mai i monti erti fòrte, tipo Himalaya.